﻿waryaa, maa kha yiippa khe chjingee shoon kgo schjon khaddii na ta khuuma ele chjikki dii yuu tana-tana, maa kpaddu kha tana tanai, kuma bai, bai ndii pittu nduu yuu peek dii, dii yuu peek maa wee kho schjik an jii ri ndii pbinkgii maa wee schjik ii, ii ninya iikho kgoo pbaa nii ko wattu rii na a ninya schi a ii, a pbeenom a a walam, taatu ii, taa dunkgo yuu pbeek nin bai yi.